וויאזוי מ'פארמאכט א לאך אין א וואנט. קודם דארף מען ארויפלייגן עפעס וואס זאל <hesitation> צומאכן די לאך, און נאכדעם מאכט מען עס צו- מ'דעקט עס צו, און נאכדעם פעינט מען עס אן- מ'פארבט עס די זעלבע קאליר ווי די גאנצע וואנט, אדער אסאך מאל קען מען ארויפלייגן <hesitation> א שטיקל פון עפעס אנדערש צו קענען פארעכטן.